Alura büte tüte le veste sporche ëndrinta a ün tüpin, pöi pìe magari ën po dë savun dë Marsiglia o lon ch'a ie, büte ën sima e pöi tache a fërté, fërté, giré e mës-celu ën sa e ën la, pöi t'lu scule, lu sciacue e bon, lu stende e to bucato a mano al e bele che a post